Birlashgan Qirollik judayam yoshi katta davlat va tarixiy madaniyatga ega. Ularning madaniyati dunyoda alohida rol tutib, ular asosan xushmuomalalikka asoslangan <hesitation> madaniyatli hisoblanashadi.